נְפַדֶּל נְכוּן פַנַّאן כּוּמִידִי אַחְסַן، חִית אֶלְפַנַّאן אֶלְכּוּמִידִי כִּיְדְכּוּל אֶלְבַּהְגַ'ה לִקְלוּב אֶנְנַאס וְתַאיְדְחַכְּהוּם, וּאֶלְאַעְ'לַבִּיָּה תַּאְע אֶנְנַאס כִּי יְשוּפוּה כָּאיְפְרַחוּ, אַמָּא אֶרְרָאקִץ' אֶלְמַשְׁהוּר, אֶרְרָאקִץ' תַאהוּ זְוֵיְן מְשִׁי שִׁי חָאגַ'ה חַ'איְבַּה, וְלַכִּן אֶלְפַנַّאן אֶלְכּוּמִידִי תָאיְכוּן אַקְרַבּ לִל...